हाँ सिद्ध समाज के स्थापना कैल जा सकेछे सिद्ध समाज के। कुछ जरूरी बातों के से जीसे सिद्ध समाज में कोई जाती। धर्म के नहीं पहचानल जाईछे इहाँ सभी नाम के आगे एस। लगेछे स्वामी सिवाननद के मानद ना है कि जिन्दगी पंक्तिया। जैसा होई चाहेचे आँ मरजी से जहां चाहे उड़े चाहेचे कोई। बंधन नहीं होके चाहेचे और ना कोई रिस्ता होके चाहेचे। आँ सिद्धी के बारे में भी कुछ कुछ जरूरी बात होकाईचे।